“Tadidinao ve ilay ianao niresaka momba ny fialan-tsasatra nofinofinofisinao iny? Hitako ny hevitra mba hahatanteraka izany. Dieny izao tsika de manangom-bola, ary amin'ny heritaona amin'ny fotoam-pialan-tsasatra isika de mandeha any amin'ilay toerana tianao indrindra hanao fialan-tsasatra.